Kui kuno ña kió <hesitation> fuerza no té kano dikui kuata kon, alimento xa'a nú, xaunguaxa <hesitation> pus ditá, alole nrivii xo kuxa'a kano na ko fuerza ná.